Ga isoxot mase gana imin anur pana vuna araan ga mumut tete ka vaninun surugu ma ga imin anur kawit na naf kuna wal pana moni or axe gu soxot be funa imin gu faani ma gu suruk ma gu imin kawit na roxin a baxut guna wah pana